ولله، لو اخترت زر ليقاف الزمن، أقدر أستغل الوقت في الراحة والتفكير. بس لو رجعت بالزمن، ممكن إني أغير بعض من القرارات. بعدين إيقاف الزمن أحس إنه أسهل, لأني أقدر إني أعيش اللحظة بدون ضغط حولي وبدون أي مسؤوليات ممكن تضغط علي وتوترني.